اكثر الصفات اللي تعجبني في الناس الصدق الامانة الثقة انه ما يخون ابدا وانه ما ينجل الاسرار ما يفشي اسرار لاحد وانه يكون شخص مسالم وما يحب يأذي الناس. وكمان ما يحب ينقل الاخبار السيئة عن الناس.